Da kor bi, ͻhen ne ba banyin bi hun akyerɛkwan bi wͻ famu. Na dɛm akyerɛkwan no, nna ͻnnyɛ akyerɛkwan kɛkɛ biara. Na ͻnam dɛ ͻpɛ mfeefeemu no ntsi, ͻyɛe dɛ obedzi akyerɛkwan no n'ekyir na oeekohu beebi a dua no wͻ. Saa na ͻyɛ esian a wͻdze esian no. Ntsi odzii ekyir ara kͻree, na odur bea hͻ no, hͻn wͻyɛɛ dɛm nhyehyɛɛ no kyeer no na wotwaa ne tsir kum no.